شوفي أول حاجة في حاجتين ، في تمارين للقوة وفي تمارين التحمل ، تمارين القوة دي انك بقى تعملي سكوات أو تمارين الضغط مش عارفه هتقدري تعمليه ولا لا ، وعندك تمارين التحمل دي زي المشي والجري ، وانك ممكن تركبي عجلة ، كل ده بيقوي